ni̱bi̱ di̱ mma yu̱m bi kẹe̱di̱ bi ke̱e̱di̱ so̱ mi̱ mwi̱i̱ mwi̱i̱ ku̱u̱ra shi̱ a daam ti̱me̱l me̱ ko̱du̱ shi̱i̱r mma yu̱m kwanshi̱n mi̱ nyu̱wo̱ li̱ma she̱ ko̱ ka ko̱du̱ ke̱e̱shi̱ shi̱ɪr mi̱ kuwoshi̱ ti̱ng na yang maaki̱n kwanshi̱n di̱ fo̱no̱ be li̱m bu̱ e̱ ko to̱o̱ cum cire di̱ shi̱ a bi ke̱e̱di̱ ko̱ mi̱ nyu̱wo̱ li̱ma tu̱u̱ mma yu̱m li̱m li̱m a bi ke̱e̱di̱ ko̱ di̱ shi̱ a dure yaa me̱cce̱ le̱ maa kwatage̱ ko̱du̱ mi̱ maake̱l le̱ kwatage̱ cum cum cire mi̱ lam kumbaya nai̱, mi̱ lam kumbiya din din din nyaa a koom bi̱nnu̱ng na burkuun nyu̱ku̱ mi̱ maa nangji̱ e̱ a kumbiya wo̱ro̱ mi̱ lam do̱ be nyi̱ di̱ maa lamki̱n swi̱swi̱ na ke̱e̱shi̱ be̱e̱ kumyo din she̱ so̱ di̱ Roseline Mailabari buwo ko̱ro̱ mbwe̱l Tangkale lo̱o̱ shii a Todi yaa nyi̱ shubung a fii maa sobote a lo̱o̱ yin sobote yin nyi̱ shubung de̱ mi̱ so̱ mi̱ bi̱li̱ng shi̱ne̱ so̱ shi̱ ma shi̱ di̱ bi̱li̱ng ye̱ nyi̱ tangka maa lamki̱n. A kam ne̱ lamki̱n wu̱ nyi̱ maa de̱ nyi̱ maa lamki̱n swi̱swi̱ nyi̱ di̱ bi̱yo̱ lo̱o̱ shii nyi̱ di̱ yaa a lo̱o̱ nyong kadi̱we̱di̱ di̱ nyi̱m lamki̱n ne̱ nye̱ shi̱ne̱ she̱ di̱ yaa kwanshɪn, nye̱ yo̱o̱ dir nyi̱ so̱ nyi̱ yang maake̱l le̱ nangji̱, nye̱ yang nye̱ yang a kam ne̱ kiyekin le̱ sobote wu̱ nyi̱ maashi̱ ẹ nyi̱ we̱ a kam ne̱ fang sher kaba le̱ FCS mi̱ mfang mwalke̱l ke̱e̱mi̱n wolsho mfang yo̱o̱ke̱l ke̱e̱mi̱n ne̱ nye̱ ni̱bi̱ kar di̱ nyi̱m nyine a kam lamki̱n wu̱ nyi̱ maaki̱n e̱ na fang sobotel nye̱ nu̱bu̱ nyi̱ maa sobote diin e̱ na malu̱me̱ wu̱ sobkel nye̱ sobote e kar di̱ nyɪm, nyi̱ yaa me̱cce̱ kwangshi̱n nyi̱ we̱ nyi̱ we̱ nyi̱ we̱ bu̱lta fo̱o̱ro̱ diin e nyi̱ kun de̱ nyi̱ yang a bwe̱ndu̱ ko̱ ni̱bi̱ ni̱bi̱ nyal shi̱ so̱ Women Centre ko̱ ni̱bi̱ muu do mafa suu bwe̱ndu̱ komfani yi a we̱ mfa ko̱lto̱ bi nyim nyangla nyim a we̱ nyi̱ yang yaa nyi̱ yim a we̱ na kerngel nye̱ na she̱l dagme nyi̱ so̱ nyi̱ yang maa sokte nyu̱ku̱ miye e nye̱ yim a we̱ daga nyi̱ yi de̱ nde she̱l mwali̱n na takirta she̱ so̱ wo̱m mi̱ mwal ke̱ tu̱u̱ mi̱ maa shu̱nu̱n de̱ a suu ko̱du̱ she̱ tụu̱ mbwang we̱l nangji̱. We̱l le̱ Tangkale̱ e̱ mi̱ di̱ maa mwatan yaa me̱cce̱l le̱ ke̱n di lo̱o̱ mi̱ so̱ wo̱m bwuyen maa bu̱ nangshi̱ to̱o̱ da ma tụu̱ mi̱ maashi̱ e̱ mi̱ maashi̱ adure mi̱ so̱ mị yaa nyangki̱ shi̱ ko̱ so̱ to̱o̱ wo̱lso bi̱li̱ng ne̱ she̱ a dure me̱ mangke̱ kaa ne̱ wo̱m mi̱ mi̱ so̱ <hesitation> na nangshi̱ di̱ kwang kun nyi̱ yang ki̱n ko̱ nyi̱ yang maashi̱ so̱kte̱ te̱ttu̱ di̱ shi̱ nyi̱ kun nyi̱ mi̱ro̱ de̱ nyi̱ di̱ cere nyi̱ cere yi nunde ko̱ she̱l yaa me̱cce̱ le̱ principal le̱ nye̱ na bu̱lko̱ be nyi̱ dikkin nyi̱ bi̱yo̱ lo̱o̱ be nyi̱ yi de̱ kadi̱we̱ di̱ nsaa bu̱ ke̱e̱di̱ na ke̱e̱shi̱ har fiye santi̱n nyi̱ daati̱n nangshi̱ mangke̱ na du̱ro̱ ndaa nu̱nsu̱nge̱ mangke̱ na du̱ro̱ nsaa ke̱e̱di̱ na ke̱e̱shi̱ fiye san de̱ nsabu̱ti̱l she̱ a fii daam ne̱ she̱ a fii sobote da me̱ lo̱o̱ me̱ atti̱n suu ko̱du̱ mi̱ maake̱l naki̱n da mi̱ maashi̱n naki̱n fo̱no̱ mi̱ kune daga lo̱o̱ me̱ mi̱ yaa a fii sobote wu̱ to̱o̱ a dure nangshi̱ be nyi̱ faake̱l be li̱i̱r di̱ shi̱ mi̱ kunkel lamke̱l le̱ fang lo̱o̱ me̱ wu̱ ki̱ni̱ng wu̱ mi̱ nang de̱ me̱ lamshi̱ me̱ lamshi̱ me̱ lam she̱ bu̱lta ko̱du̱ mi̱ maa tu̱mbu̱r mi̱ bo̱bke̱l le̱ takirta le̱ ke̱n nangji̱ ko̱du̱ bwuyen ko̱ nkuwo takirtar nangji̱ le̱ me̱ ncero do̱ nyangkale̱ le̱ she̱ nkun, yatti̱ she̱ di̱ kara mbi̱yo̱ lo̱o̱ nyong be faa ne̱e̱l me̱ daam ne̱ she̱ bi̱raab mangke̱ daku̱m she̱l dagme̱ mangke̱ noo mwi̱ye̱ mangke̱ di̱ saabi̱ di̱ kara ni̱bi̱ mmaake̱l me̱ tu̱mbu̱r a Gombe so̱ wo̱m mi̱ mbi̱yo̱ mi̱ mbi̱yo̱ ko̱ a Gombe be mi̱ faa shi̱. Ton nte̱ ne̱e̱l me̱ so̱ ko̱ro̱ yaa nkuwo mi̱ dikkin yaa mi̱ kuwo shi̱ mi̱ so̱ wo̱m bwuyen nte̱? wo̱m bwuyen kun nkune ni̱bi̱ be̱e̱to̱ she̱l dagme̱ nyi̱ daku̱m shi̱ mi̱ ta shi̱ a kwe̱eke̱ nyi̱ kune mi̱ so̱ bwuyen nyi̱ yang di̱ shi̱ nyi̱ bu̱lki̱n a Tangkale mi̱ so̱ wo̱m bwuyen kanti̱ wo̱m bwuyen kanti̱ ke̱ sabu̱ti̱ a lo̱o̱ yaa mi̱ yang nyɪye̱ kanadi̱ na ti̱ye̱ru̱mbu̱l me̱ na nyeru̱mbu̱l me̱ atti̱n tu̱u̱ ko̱nu̱n yaa me̱cce̱ wu̱ yi bu̱ so̱ sai dai nyi̱ sabu̱ti̱ din na shi̱ mi̱ so̱ i̱nh inh yi bu̱ nangshi̱ di̱ shi̱ a dure nangshi̱ so̱ sai nyi̱ yaa a lo̱o̱ shii nyi̱ kune nyi̱ yang lo̱o̱ shiye nyi̱ yang a lo̱o̱ shiye yaa nyi̱ ye̱r shi̱ na nu̱ba lo̱o̱ shiye nyi̱ so̱ to̱o̱ nyi̱ di̱ sawe̱ lamki̱n ne̱ nye̱ wu̱ nyi̱ kun a we nyi̱ di̱ sabu̱ti̱ a Gombe nyi̱ sabu̱ti̱ diin e to̱o̱ wu̱r re̱ me̱ ko̱ nyi̱ diin e mbi̱ƴo̱ lọo̱ mbi so̱ to̱ wo̱m mi̱ mi̱ a fe? mi̱ bi̱yo̱ bi̱yo̱ lo̱o̱ ko̱? be̱e̱kati̱ng so̱ ka ki̱ni̱ng ko̱nu̱n wu̱ mi̱ na kumyo̱ le̱ me̱ a nyi̱ din kan cer nyi̱ yaarɪng yattɪ she̱ nkarakin ko̱ lo̱o̱ nyong bul bu̱ di̱ shi̱ sabu̱ti̱ to̱o̱ ko̱ nyi̱ yaa de̱ shi̱ fang lo̱o̱ me̱ ki̱ni̱ng nyang yaa faake̱l me̱ san fiye she̱ yaa fa nyine din na shi̱ kumyo were wu̱ fa nyine yaaring nyine de̱ ma ka cere she̱ mi̱ dewe diye she̱ ya mi̱ yo̱o̱ shi̱ a she̱l kwiikin mi̱ nyi̱ye̱ ke̱e̱mɪn ne̱ she̱l kwiikin e̱, maringkel me̱ ke̱e̱mi̱n she̱ man ka yang ne̱ she̱. To̱o̱ adure nangshi̱ mma ka kuwokel yi ke̱e̱mi̱n wo̱ro̱, to̱o̱ mi̱ sabu̱ti̱ be mi̱ nyi̱ye̱ kanadɪ nyi̱ we̱ nyi̱ we̱ nyi̱ we̱ yim nyi̱ we̱ yim be nyal be nyalke̱l me̱ bwuyen be nyalke̱l me a Bauchi. A lam nyal ye̱ a Bauchi a sang bi Ishaku na bu Abakar <hesitation> na bi Abakar Duna so̱ nyi̱ di̱ sawe̱ lamki̱n di̱ wo̱m nyi̱ mi̱ shi̱ we̱ kuwo̱kel ke̱e̱shi̱ shi̱i̱r cum a yaa me̱cce̱l me̱ di̱ nyi̱ maa fe̱e̱me̱ nu̱bu̱ ntangka maa fe̱e̱me̱ daam burbeer a kam ne̱ maa fe̱e̱me̱ wo̱ro̱ daam burbe̱er wu̱ nyangkale̱ le̱ me̱ ntangka sabu̱ti̱ we̱l cum cire a dur bwuyen har sholi sholi wu̱ nyi̱ yaa fii sarki̱n we̱l wu̱r re̱ me̱ nyi̱ nyi̱ye̱ de̱ nyi̱ yang yaa nyi̱ sotin sarki̱ she̱ na she̱ shi̱ to̱k nyi̱ sabu̱ti̱ mi̱ bi̱yo̱ a lo̱o̱ ne̱e̱l me̱ so̱ kai wo̱m mi̱ tu̱ro̱ mi̱ lam maasho̱ fa nyi bu̱ nsabu̱ti̱ nshe̱r a bwe̱ndu̱ mi̱ yang she̱ru̱m e̱ di̱ shi̱ mi̱ daku̱m kaba na yaa mecce̱l le̱ ke̱n nangji̱ le̱ me̱ na bwuyen mi̱ tu̱m shi̱nu̱n sholi e̱ nyi̱ daku̱m kaba. To̱o̱ mi̱ ye̱r shi̱ na shi̱ bwe̱l Tangkale we̱re̱ mi̱ so̱ wo̱m bwuyen na di̱ ma di̱ bwuyen bi̱yo̱ na we̱-wẹri̱ngbul bwuyen ke̱ fo̱o̱r rab sher rab le̱ te̱re̱ di̱ be nyi̱ maa christmas di̱ na nyi̱ ma di̱ nyi̱ sabu̱ti̱ fo̱no̱ yaa nyi̱ maa cuu mi̱le̱ a lo̱o̱ shii di̱ shi̱ mbi̱yo̱ko̱ a fo̱o̱r komo rab sher rab mbi̱yo̱ko mbi̱yo̱ de̱ be mfaake̱l ni̱bi̱ mmaake̱l le̱ di di lo̱o̱ me̱ na wur re̱ me̱ be ncii mwiye nci mwiye mmaa bu̱ bi̱i̱le̱ sabu̱ti̱ nsabu̱ti̱ a lo̱o̱ nu̱ba lo̱o̱ shiye nshira bu̱ tu̱u̱ yaa nkiye de̱ so̱ mbal tu̱mke̱l bwe̱l shiye, bwe̱l shiye be faa mi̱ so̱ wo̱m ncire wo̱m mi̱ ncrie. Ko̱nu̱n ko̱nu̱n tu̱u̱ adal she̱ mmaade̱ kane amma mi̱ maa nangji̱l me̱ ncire bwu̱ƴo̱ ndaam sabu̱ti̱ fiye sande̱, to̱o a kwe̱e̱ti̱ de̱ she̱ ko̱ tu̱u̱ yaa me̱cce̱ shi̱ du̱ro̱ ko̱ nnang de̱ bwe̱ndu̱ mi̱ kiyeshi̱ mi̱ so̱ tu̱u̱ nyo̱k bu̱bke̱l le̱ nyi̱ye̱ke̱l le̱ me̱ li̱ma a kamshi̱n e̱ na so̱ mi̱ ma ma ke̱e̱shi̱ tu̱u̱ bwang wol to̱ngku̱lu̱nki̱n e̱ di̱ ti̱ng mi̱na nyu̱wo̱ nƴu̱wo̱ kubine dure ke̱n naki̱n nangji̱l bwu̱ƴe̱n wo̱re̱ di̱ shi̱ ko̱ du̱ro̱ diyen nnangde̱ di̱ shi̱ dekkel saam yang a fii kuwo nyiyer di̱ shi̱ yang yaa te̱m shol nyeme mi̱ nyu̱wo̱ mukam she̱ nke̱e̱bi̱ we̱ so̱ mi̱ kuwo kuwo ka mi̱ nye̱ nye̱ ncire di̱ lo̱b dir ke̱e̱di̱ mi̱ nyu̱wo̱ she̱ e̱ so̱ mmaa bo̱ ke̱e̱di̱ she̱ ma, be̱e̱bi̱ she̱ mbi be̱e̱bi̱ rab bee wu̱ndi̱re̱ na bee bandi̱re̱ be̱e̱bi̱ ko̱nu̱n di̱ shii tu̱mke̱l tịye̱ shiye e a ti̱bshe̱ tu̱mbu̱r mi̱ nyu̱wo̱ de̱ mi̱ so̱ kai wo̱m Yamba Yamba di̱ yi̱kar ye̱ na mi̱ nang nang bwuyen ko̱ di̱ tu̱ko̱ mi̱ mi̱ na yang maaki̱n nyine mi̱ nye̱ nangbu̱u̱r na Yamba mi̱ so̱ kai Yamba mu̱ di̱ ma yu̱m tu̱u̱ mi̱ bi̱li̱ng de̱ man ku̱ru̱ng na min nang nang bwuyen ko̱nu̱n di̱ mi̱na fa fa chuddukin a kam ke̱lle̱ Yamba a dure nangji̱ di̱ shi̱ mi̱ so̱ mi̱ di̱ maa bi̱li̱ng swi̱swi̱ na kar tu̱u̱ nyaa me̱cce̱ diye le̱ nangji̱l me̱ nyi̱ maa yim li̱m li̱m e̱ na wu̱r re̱ me̱ mangke̱ na tu̱u̱ yaake̱l me̱cce̱ bu̱lta diyen. Nyi̱ nyɪye̱ dur a kam ne̱ naki̱n ne̱ Yamba, nangwu̱ ke̱lle̱ Yamba nkiye de̱. Yamba be di̱ nyi̱ye̱ nyine bidi rab we̱na fati̱nki̱n, bidi rab Yamba nyi̱ye̱ nyine de̱ wu̱ diine mbi̱yo̱ bu̱ na fi̱m wu̱ mbi̱yo̱ na fi̱m e̱ be din ma durkin bu̱lta mi̱le̱n tirkamo din she̱ so̱ di̱ Mary nyi̱ sabu̱ti̱ a fu a di̱ shi̱ be karshibe nta shi̱, karshibe nta de̱ nyi̱ yaati̱ shi̱ a lo̱o̱ yin, nyi̱ yaati̱n a lo̱o̱ yin di̱ shi̱ sooti̱n na dii daam she̱ kar na nangshi̱ a diyel le̱ Mary nyi̱ faa bu̱ ke̱e̱shi̱ bwi̱ye̱, fo̱no̱ nyi̱ we̱ nyi̱ye̱ duwe na Yamba nyi̱ maa bi̱li̱ng mi̱ maa bu̱ langka a dure nangji̱l me̱, mi̱ kuwo bu̱ bwi̱i̱ri̱ tu̱u̱ Yamba mmaa yu̱m de̱ mi̱ nyu̱wo̱ li̱ma swi̱swi̱ a le̱bdi̱r re̱ me̱ atti̱n mi̱ yi̱m kar tu̱u̱ faake̱l di̱re̱ kebel Yamba, tu̱u̱ Yamba mmaa so̱ fanshɪ yang yaa me̱cce̱ a kamshi̱n e̱. Lo̱b na mu̱ ye̱ mu̱ so̱ ma mo̱ sher kwanshi̱ na nyɪye̱ke̱l duwe na Yamba na maa bi̱li̱ing na tu̱u̱ mu̱ faa dure mo̱ a kamshɪn e̱ di̱ to̱o̱ mu̱ di̱kki̱n a lamke̱l ke̱e̱shi̱ tụu̱ mu̱ yang faa cuddukin e̱ kwe̱e̱ti̱ durshi̱n yaa mu̱ yang faa dakkin na mu̱ yaa bu̱ yaa me̱cce̱ kidi kidin e̱ di̱ yaa mu̱ kwe̱e̱ti̱ na lo̱o̱ shuule lo̱o̱ Nyanne̱ adure nangji̱. Nangji̱l me̱ mi̱ maa de̱, mi̱ maa langka na so̱ mi̱ ma maa nangji̱ na bwuye we̱re̱ ke̱re̱ mɪ kiye de̱ wu̱ na dukum tu̱u̱ nyaa me̱cce̱ na tu̱u̱ ko̱ yaa me̱cce̱ na bara she̱ di̱. ti̱ng di̱ shi̱ be mi̱ yang maake̱l langka bwi̱i̱r bwi̱i̱r a kam ne̱ yim ne̱ me̱ ko̱ Yamba ncek ye̱ a kamshi̱n di̱ shi̱ mi̱ maake̱l nangbu̱u̱r na Yamba mi̱ so̱ Yamba mi̱ nangbu̱u̱r a dure kar tu̱u̱ mu̱ mmaa yu̱m de̱ na mu̱ di̱ shi̱ra di̱.